L´agua mejol dela botella o embotellá, la palabra da lo mesmu, porque essa sabis dondi vieni, la cogis ena tienda i sabis que no tieni na dentru que te ponga malinu. De normal yo la compru una ves ala semana, por potas de litrus. Antis bebíamus del'agua delos grifus, peru no era cosa güena, porque nos poníamus malinus tol ratu. Agora que hazin agua embotellá de muchus sitius, puedis elegil dondi la quieris, si dela tierra, de Graná, de Madrid, del norti d´España o de qualquiel sitiu. Seguramenti, l´agua que bebemus del grifu tenga más contaminantis, anque tamién puedis poné-li un filtru paque´l agua salga delo más pura. Essa es una oción ecológica pal ahorru. Los madrileñus siempri dizin que la su agua es la mejol de toa España.